Ny Colombiany da miavaky amy dia miavaky amy Cafe fagnondrana cafe sy ny fanondragna drogy fambolea rongony zany da fambolea cafe fagnondrana andreo roa io way mapiavaky any Colombia.